Eritsereto heo te hikalo akanjo amy gny toera fivarota iha nefa tsy misy tendriky anao. <noise> Ino gny ho resahinao amy gn'olo mpagnampy amy gny fivarota ao igny?